Han, ntéékine néyine dé. Maa ni m- m- ménoiti bhunta kaye foo nkandi, umu wora, ngo yéghine nanné dé. Foo mmidine dé. Mbon, mbéla nsuughune nane ngo ringi nhanné dé. Nsuughune, miine ngo ringi nnaa.